Sipôro, ia, karà ataony ery laboly foty, basikety, rigibÿ, lomoay, sô longiera. Ino koa eky zen̈y? <hesitation> Zomba àby io ma tsy efa sipôro fo?